الصراحة أكبر حيوان شفته ووين شفته كان حيوان الفيل شوفته طبعا بحديجة الحيوانات كان ضخم بشكل خيالي، وكنت أشوفه وهو يتجول بهدوء، تلك اللحظة صرت تركت في نفسي انطباع جوى عن عظمة الحيوانات وكيف يجب الحفاظ عليها؟ كان حيوان كبير وفنفس الوجت تحسه لطيف.